Kito'on b'el <noise> kito'on yan ti to'on <noise> ich ich naj kito'on uchil otoch kimentik janal u- u- uwan u aceite noch tutz.